الهلال الاحمر على خاطرهم موجودين في كل الكوارث وكل المصاعب هم اللي يعاونوا البشر ويعاونوهم ويحافظوا على حياتهم وارواح الناس يعني تلجاهم موجودين في الحرب وموجودين في الصراعات وموجودين في الكوارث وموجودين في الحرائق و موجودين في الفيضانات يعني في كل <hesitation> مصيبة تلقجاهم هم موجودين فالتحية ليهم